Lanɗam kañƴe heɓe koo dow haayre ko nder leydi ko nder ndiyam to ɗam heɓaama to ɗam wurtake to ɗum ɗam wasama sey ɗum ittana ɗam tuundi sey ɗum pusa ɗam to ɗum pusa to ɗum pusi ɗam sey ɗum woƴƴina ɗam ɗum waɗa paa kejil maa jaam.